د رڼا سویچونه د برېښنا جریان قطع يا وصل کوي. کله چې سویچ آن شي، برېښنا لامپ ته ځي او رڼا تولیدېږي. که سویچ آف شي، جریان پرې کېږي او لامپ بندېږي. دا یو ساده میکانیزم دی، خو ډېر ګټور دی.